पीलू रंग धूप, हंसी, उम्मीद, गर्मजोशी, ख़ुशी और ऊर्जा से जुड़यु च। यू व्यक्ति थें सहज और ख़ुशी महसूस करोंदू। कै भी फीकी या गहरी रंग की चीज पर पीला रंग छिड़कणा से व्यक्ति खुश और आशावादी महसूस करदू।